Lu “frullaturi” servi pi capuliàri la frutta oppuru la virdura. Capuliànnu li fa addivintari a tipu na crema. Si usa pi fari manciàri la frutta e la virdura a li picciriddi, ma puru a li cristiani vecchi chi nun hannu chiù li denti, oppuru pi li cristiani chi nun ponnu manciàri tutti cosi pirchì sunnu a lu spitali. Poi capuliànnu, pi esempiu, li linticchia o li fasoli chisti s’addiggiriscinu megghiu.